Obungu, nkeera ngenda mukinabiiro, nkwata ekyokusingiiza nteekaho omubaazi, <hesitation> nentaho amaaizi, ne'tandiika kusinga amaino, agaiguru, agahansi, oruliimu, maara nyehuuga maara nke dakiika esaatu haitaano, nyehuuga kurungi ndugayo.